Ko waɗi e ɓe njifti ko ko ɓe njangol haygo kadi ɓe faamu laawol ɓe. Ko ɗum ɓe njifti so ɓe njangol waawti yimi fi ngoodi sa’a. ɓe waawi jooɗi so ɓe njifti ɗum ngal. Kadi, ɓe njifti ngal tawii e ko ko njangol so e hoore ɓe wondi.